Aknõklaasi kuis saat puhtas? Nooh, om vaia tetäq likõs. Viil parõmb, ku um määnegi auto, no mitte auto, aga taa <hesitation> aknõklaasivedelik, määnegi puhastusvedelik. Panõt tuud ja, ja sis nühit ja peräst tõmbat vii ärq, või-ollaq kuivat viil ja saagiq puhas.